Ñaaminda saɗɗum, kanjum wani bana maaroori sa’aandi e kusel gerogal, taa yehii, babal mawngal kam a yoɓa e bana ujineeje sappo (ten thousand) to hittorde woyre fuu.